أنا أحب البيض المسلوق مع التوست اللي هو كامل الحبة البر ، وأظيف له بعض الخضروات طماطم أو خيار الوجبة تعتبر متوازنة ، تعطي طاقة جيدة ، وبعد كده أستمتع بال-ال-الشاي الأخضر أحب الشاي الأخظر هذا الفطور يخليني أبدا يومي بشعور جيد الصراحة مليان حيوية ونشاط وكذا.